Yaji arauvo pe ko ayemongueta vi jaema ajata ko ko pe ajat aipo vaereta, ajata jokope añono amboaiti aeya jare añeobati aeya jaema jukurei aeraigagua jare jamai aja iako jae jokua yapo jokua ara pe jaema aja opa añono kavi vae vae, jukurei pe ma ojo oiko se ve jama jokua ayapo